<hesitation> Into'on patal kichäkik tulakal a' b'a'ax ma'lo' men into'on jatz jatz mak- mako'on ma'lo'on ma'-ma' kimentik k'as ti'ij mixmak, mentäkej inten kinwa'lik que que que into'on kipatal kichäkik tulakal a' b'a'ax ma'lo', pero si into'on k'aso'on ma' kib'ensik kib'aj etel ulaak' etel luk mak b'a'ax kib'el ki- kichäkä', kib'el kiku kichäkä' a' b'a'ax k'as ma' kichäkik a' b'a'ax ma'lo'.